د موسیقي غږولو اله، وایلون ډېر ښایسته او نرم غږ تولیدوي، کله سي آرشه د تارونو پر سر تېره سي، دا تارونه رېږدي. آرشه سي وریښمینه تارونه لري، د وایلون تارونه وښوروي او د همدې ښورېدو له امله تارونه رېږدي. د تارونو رېږدېدل، د وایلون د بدنې له لارې پیاوړي کېږي او هوا ته غږ خپرېږي. بدنه د غږ انعکاس پیاوړې کوي او د غږ له انعکاسه ښایسته موسیقي جوړېږي.